<shampoo> نغسل بيو شعرنا وممكن في برضو <shampoo> بيغسلو بيو الجسم بخلي الشعر يكون صحي بيشيل الدهون والاوساخ الفي فروة الراس